أنا أرى أي مؤسسة خيرية تهتم بالأيتام طبعاً أهدافهم مهمة لأن الأيتام لابد أن يكون لهم سند من المجتمع، ولابد إننا نهتم فيهم خصوصاً أنهم يحتاجون إلى من يكون لهم سند وظهر وعون، خصوصاً إن الأيتام يتم ظلمهم بشكل كبير ويتعرظون للاضطهاد أحياناً ويتعرظون للظلم بشتى أنواعه، فلابد إنا نهتم فيهم وبأي مؤسسة تهتم في الأيتام.